Bulu kuo, niŋ nko bulu kuo. puru buloo ye koyi loŋ. I buloo be koyi noo la ňaadii le. Niŋ i be i buloo kuu la de, i ye i buloo kuu keeraŋo muŋ kono maŋ ke a jio ka boŋ bankoo to le fo i ka i buloo kuu ooo <hesitation> keeraŋo le kono. niŋ i, i bota wo keeraŋo kono. i ňanta i buloo senenku la dulaa doo to le. i ye naa, puru i ye a loŋ ko i buloo koyita le. i be a senenkula dulaa doo le to, i ye naa, i ye domoroo ke, wo i maŋ noo domo. iyoo bari niŋ i ye i buloo kuu, niŋ i ye a je i be i buloo kuu la, i sobita noo le la jee. wo noo be wo jio muŋ kono, niŋ i ye i buloo tuu wo kono. i ye taa, i ye sii domoroo kuŋ na, i la wo buloo be sinandiŋ, woto i ye noo domo le. Iyoo, nka a je duŋ fanaŋ moolu la ňiŋ, hani niŋ kafoo benta. teŋ, bulu kuuraŋ fenke kiliŋ i ye a kama naŋ to, aperee i ye i buloo kuu a kono teŋ de. nte de nbuka dakoori, niŋ nŋa nbuloo kuu a la, nka taa a senenku le. haa, kaatu moo taŋ niŋ luulu ye ite saawaŋ, wolu ye i buloo kuu jio kono. niŋ wolu buloo koyita. mee ite muŋ labanta jee ite buloo maŋ koyi ko parisiko i ye i buloo kuu noo le kono iyoo, wo ye a tinna bulu kuo, a ňanta fula soto la. I ye a kuu jaŋ, i ye a senenku jaŋ. Suwati i ye a kuu a ye boŋ, ka a boŋ bankoo to. i ye a sooli a ka boŋ bankoo to. nlaata wo faŋ na faŋ sahi puru ka nbuloo kuu ňoŋ kaŋ. Keebaalu ko haa, wo, a ka kanbeŋo le sabatindi, sii, a ka kanbeŋo sabatindi, bari a si noo fanaŋ sabatindi noo le. Iyoo bulu kuo puru a ye seneyaa. nŋa ňiŋ ne soto noo jee, sii, bulu kuo la karoo la.